Okadila oha katungu oshihadila shako okudilila momwiidi ile pamwe moiti takatuka ndee taka toola outi ile tutye omwiidi ngoo nee apa naapenya, koo taka alukile nee ponele opo kahala okutungila, kutya nee pamwe okoshivanda ile pamwe otaka tungile komuti oko haunambele pombada moule pee, opo pahahangike ngoonee nditye koinamwenyo nenge tutye oinamwenyo oyo ili hayeeta oshiponga konghalamwenyo yako ohakatungu taka longifa oiti takeitula kumwe, take ikembakaneke naana ngaha, koo take itula momukalo wongonga iyaa taka fiyiipo ashike okambululu kashona oko kaningwa kashona hatuti kutya oshivelo opo kawape kayemo meni mwii pamitoimwe nokuli oto hange kakufa yoo nokuli noituta neembapila kayala nee pedu penya kaningila opo kaete oupyu moshihadila shako.